Tëtäguasu Perupe jokope jae reta onboete mopeti tumpa kua jaeko virgen de la candelaria jei supe retavae kuae jae mopeti eh mboronboete guinoiva jokuae tumpa rangavae koti jaeramiñovii guinoireta virgen del chapi jei supe retavae jaeramo tata guirobia jeje, opaete kuae jae reta onbuete corpu cristi jaeramiñovi el inti ranmi jei supe reta va, jare guinoiretavi arete guasu jaeramiñovi oyapo reta mopeti <hesitation> oguera ou obae iviakuru yave jeta mbae mbae arete kua reta oyapo jaeramiñovi jokope jeteviko teta indígena reta oiko imiari reta jokope quechua jaeramiñovi oimevi iru ñee jokope